"An-a' dii-deh: 'an plo-a, :mor 'on mu 'de :dha "nynuu: :nyene-a pa-dih-a :zuku'-' 'duhba-yu: :mor or 'si gwlor 'di-dih, or 'da <hesitation> 'nynor-kpao-yu: or-: 'an 'bhorn 'kwla+-dih', :yee' :mor on 'da or 'nyene :eh? Or 'da or 'nyene :mor patience, :yee' <hesitation> :yor :or yubo-a 'on, or mu-a 'o gba-nynuu:-a 'de :e, louis-:, lucia-: an-'a 'de :e? :yee' :yor :or :ne-a 'o or 'da 'o. 'Yle 'on 'ye 'de or 'bli 'gbu on kpa. Eh :se melveh-a 'de :e, nyor-beor-a' 'de eh :se or :mor :e, 'on yubo-or 'o, 'yle 'on 'ye 'de or 'bli 'gbu bo on kpa. :yee' 'duhba'-yu: 'dao an mu 'de on 'bo 'gbu :ya 'on 'ye or :to-dih. :yee' :on 'da :enhenen: 'yu-a 'jeh 'an 'bhorn-a 'kwla+-dih or-: 'o :or :dhe-dih. <hesitation> 'on yubo: or 'nyene 'weh 'suh jorwor :ka or :ne-a 'on se-eh yubo. :yee' nyor+ :on yubo-a 'on :yee' on kpa 'o 'an 'yi :po 'da weh. :kaa 'duhba'-yu: :dao' or mu no-' 'de or 'ye 'on yubo, :yee' or yubo: 'on 'weh. m